Eh! Ny kinakina ankoatrin'ny i mitily iny zany, la misy koa gny fomba hafa ampiasany elany iny. Zany hoe sady an- ampiasany elany iny lafa i mitily le ampiasany koa elany iny lafa i miroro satria anasaronany vatany iny raha iny. Sahala hoe, iny zany ty lamba fisaforany lafa i miroro. Zao o.